Waanyeta aha kurya nk'omwazyo, ninkugira ngu webare kunyeta ahari kyakiro yaawe konka nandiyo ninshomesa abaana habya nk'oku engyeri ziitu z'oruganda ziratambura. Nikyo kyandeeterera obutareebeka kwija kurya naiwe kyakiro.